kiti ti yaa ñuu ntiu ti´ñaa kamantua sini so´o ri ta kaá a natri vasiaa ta ntari ntasa tina miiri sini ru kuu tina ka va´a so´o ri va´a vityu ra kisiari saiaa ri aru Kuri tasi ri tina sii ri ra sa siaari ntikuri kuari ra a´ru ña vasia ntiva´o vasiari a vasiari kasiri ki´i ri ntisi kasiri ra sa vityu ra sa ntakuiiri kuari ntikuri sa siaa ri ntikuri ri´a kuari kò´o kò´o kokixi tina kunturi sá kuntumiri tyikua tyi tina ka Kuri va´a ntua nta ve´e ta tyikua kisia ri siaa ri kisiari va´a ntua so´o ri vaantua nù´u ri asu va´a tuvi nu tyikua tyo siari kuari ko kayu ñuu kò´o kayu ra va´a vantua ntaa ri ve´e tyikua